رح أطلب منه بكل احترام وهدوء إنه يتركني أخلص شغلي وبعدها راح نتكلم بالمواضيع اللي يبغاها وأكيد راح أقله إنو هذا المكان مكان عمل وإحنا لازم نلتزم في قوانين الالتزام والشركة طالبة منا العمل وليس الثرثرة.